﻿Tattano caƙƙai ninya gwandum fok gwandum nong caƙƙa an la tattano jijino gwandum nong caƙƙa, gaƙaano an la tattano gwandum nong te, iyyano shi leeƙeno shiiriji fok'i shombo foƙ shinaju sha, piya, an lai'i, alai iyyano gaƙaano foƙ piya, jijino an la iyyai piya, peneng piyammo ƙan gwandum ƙan pipero ƙunji shaabi shu peneng foƙ ɗaƙƙi ƙenƙilani ƙa doƙ-ɗoƙ, ƙa ɗoƙ-ɗoƙ, mommo fudi shi foƙju ƙelƙon, minu ma wana minu ƙunji shaabi ƙamma shinu, elei mari shero paaro nong shinu mandi shombo wucina shina muɗoƙ dang ɗero ɗoƙro shina gwandum dang nɗero ɗoƙro shina ma jijino an lai iyyano ndero doƙro mauni waaro pam shombo shinna ma goƙano dang ndedoƙro, shinna ma gaƙaano an lai babano ndang ɗero doƙro, peneng minu kunji shaabi ƙama shinu ma gijino an la iyyano ƙamma gijino an la tattano ƙan gaƙaano an la iyano ƙan gaƙaano an la tattano ƙunji foƙ shaabi peneng elei ƙa ɗoƙ-ɗoƙ ƙa ɗoƙ-ɗoƙ, mandi shombo wei kiji ɓai, mandi i'i fooce dang ƙelero ning foƙƙi peneng minu ƙunji shaabi manni wucinnai iri ɗoƙ ƙa shaabi.